ངེམ་ཆི་ན་ང་གི་ཆ་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་སམ་ས་སོ་སེན་ན་ངེམ་ཆི་ན་ང་གི་ཆ་པོ་སུམ་ས་ས་ཇིན་ཧེ། ཁན་བྱ་སེན་ན་ང་ཆ་ངེམ་སིམ་ན་ཆ་པོ་སུམ་ས་ས་གུ། ཐུབ་པ་ཆ་པོ་ཉི་མ་ཆ་པོ་ཆི་ཐ་དེ་ལགས་པེ་རོ་ཆ་པོ་ཆི་ཨོ་དི་བྱིས་སམ་ཆ་པོ་སུམ་ས་སོག་ཡིན། ཨོ་དེ་ར་དིན་ཐ་ཆི་ན་ཡ་ང་ཆ་གི་སམ་ཆ་པོའི་སུམ་ས་བྱིད་ཐུལ་ལགས་ཐམ་ཚེ་དོམ་དི་ང་ཆ་ཡིན་ཐ་ཆི་ན་གུ་ཨོ་འདེ་ཤ་ས་སོག་ཡིན།